Ñiŋ minaŋo niŋ iŋ daakoyi meseŋolu, soluulu, ñiŋ suutafenkoolu suutee taa, i bee ka taa daañiniŋo la baa le to. I niŋmoolu la tereŋo baa to suuto jamaa ka i faa baa le to, ñeokoolaa.